Ман фикр мекунам, ки рафтан ба ресторанҳои гарон метавонад ҷолиб бошад, вале на ҳамеша лозим. Агар сабаби махсус бошад, масалан, ҷашн ё вохӯрии муҳим, рафтан хуб аст. Вале ҳар дафъа пул сарф кардан ба чунин ҷойҳо, ин каме исрофкорист. Хӯроки болаззатро метавон дар хона ё дар тарабхонаи оддӣ ҳам ёфт. Барои ман муҳими бештар муҳити хуб ва ҳамнишинии дӯстдоштанист, на нархи хӯрок.